Tronboni tronboni cunu bwa ma tete tronboni a sunu nɛ ni we a lɛ'a papiera na yirawe a han papiera yi boni a han bɛ fɛte don tronboni cunu mi ma tete ni yan dama a cɛ cama cruru wɛ na